Ny karazan'alika rehetra aloha a, izy aloha misy mafinaritra, dia misy ratsy. Misy tsotra be ny alika, dia misy romotra be. Dia misy azo ataonao namana. Dia ny sasany tsy azo ataonao namana fa vô kitianao izy an, tonga dia man- romotra dia mangnifatra anao ny ataony. Fa ny iraika koa vô safosafonao kely ny lohany an, dia hendry be izy an, dia tsy magnino anao zany. Zany mahafinaritra amin'ny alika sasany, fa tsy voatery hoe ny alika aby reny dia azo atao namana aby. Zay aloha ny fahafantarako a ny, <hesitation> fahafantarako anazy e!